أكثر حاچة نحبها نعملها في وقت فراغي هي الخروچ ونمشي نحوص ونتفرهد وندور آآ في البلاد نشري حاچات معناها للدار لي انا حاچات خاصة مكياج ولا نشري حوايچ مثلا وإلا مثلا نمشي آآ نفطر ساعات لي برا ولا نشرب قهوة آآ ولا نخرچ مع آآ صحابي مثلا نحوص.